ऑस्ट्रेलिया के पाक शैली कुछ ये प्रकार है। ये सबसे छोटा महाद्वीप है यहां बहुत सारा प्रजाति पाए। जाते यहां कई प्रजाति आश्चर्य करे वाला होयल। यहां समुद्री तट भी है यहां के जलवायु भी भिन्न है। यहां बहुत तरह के भोजन खाते। और यहां भिन्न प्रकार के खेल खेलते।